ba sɛrobia nɛ mɛn ani zun a'o yi duna ba toro nas toro jua so mi vɛ ma vɛma wa lo mi a lui a we sunuwo <hesitation> zere mibin baro le erison ho yi lebia mi uwo uwo yan mibin la torti ma lɛ ba wero <hesitation> o'o lɛskargo ma ba bia cruru mi bini oyi dunara toro wo mi te oro jua nɛ huru <hesitation> sinbua tu'a han mibin oyi ma'a bana o duna ba na to ba we mi te oro mi huru mi huru donk ba ba ɲure ba ɲure san ba biaso boni ba biaso boni ma tete